शून्य, दोन, चार, सात, आठ, दहा। बारा, चौदा, सोळा, एकोणीस, वीस। बावीस, चोविस, सव्वीस, सत्तावीस, तीस। बत्तीस, चोवत्तीस, सत्तावीस, अठ्ठावीस। चाळीस, बेचाळीस, चव्वेचाळीस। सत्तेचाळीस, अठ्ठ्येचाळीस, पन्नास, इत्यादी।